Sa festa chi mi piaghet pius est su Nadale, m'est sempre piachida <hesitation> ca <hesitation> a differenscia'e attera zente forsis ca so nada in luglio mi piaghet a mie puru s'ierru, mi piaghet sa nebbia, mi piaghet <hesitation> s'abba e mi piaghet unu pagu su frittu. <hesitation> Sos Nadales pius bellos sun cussos de cando fio minore <hesitation> ca m'ammento chi l'aspettaio pro puru pro cussas cosas chi mandigaio, m'ammento chi aio una passione pro su panettone, chi si mandigaiat <hesitation> tando e non fit unu panettone <hesitation> coment'est como farcidu, como ch'at tremiza pandoros, panettones eccettera, tando bi fit su classicu panettone Alemagna e o Motta, e m'ammento chi propriu l'aspettaio <hesitation> cun passione. E poi m'ammento sa timbada, ca mamma <laughs> faghiat sa <hesitation> aiat faghiat sa timbada dai sa colostra, e la faghiat bonissima, e m'ammento chi propriu m'est restada impressa ca a si la fatto non mi essit gasi 'ona, anzis l'apo puru proada ma fit un'attera un'atteru sapore <hesitation> e poi l'aspettaio puru ca andaimus a leare sa pedralana a a Lattariferis e Lattariferis est completamente diversu dai oe, eo per esempiu b'ando 'onzi die a passizare, sempre bellu, però tando fit non fit ancora istada fatta un'istrada E quindi m'ammento chi falaimus dai dai sos pinos dai igue dai pius supra inue como, inue bi fit sa sas, inue bi fin sas cherinas, <hesitation> de sos porcos, quindi falaimus dai igue m'ammento dai minore, <hesitation> eo intendio sa s'abba de Bala chi falaiat e mi daiat unu sensu de comente de angoscia unu pagu de paura ca <hesitation> fit unu buscu fittissimu e quindi, sempre amus intesu <hesitation> sas fiabas il bosco cappucceto rosso eccettera, e quindi <laughs> mi daiat, però in su matessi tempus fit bellu, ca incue leaimus sa pedralana totu in greffa poi, e poi bi fin sa, su presepiu e m'ammento chi fit bravu meda ziu Lillinu, unu cuginu 'e babbu, chi 'eniat a <hesitation> a nos fagher su presepiu, però sa cosa bella est chi su presepiu, ca segundu me fit mezus, si faghiat sa notte propriu su vintibattor, nois faghiamus su presepiu, isse pigaiat ca nois fimus a s'urtimu pianu, e no lu faghiat ca fit bravu, e m'ammento chi cussu fit propriu una cosa bellissima, ah poi sos regalos M'ammento chi mamma andaiat a los comporare, tando fit già su boom economicu insomma, e quindi unu pagu de inari bi fit <hesitation> bi fit, e quindi una 'olta <hesitation> m'ammento unu frigoriferu chi mi regaleit cun tottu sas cosas intro, unu paracqua, e m'ammento chi Giovanna una die <hesitation> sigomente fin unu pagu mal- malocca <hesitation> aberzeit un'armariu e <laughs> nde 'ogheit totu sos regalos innanti, e quindi iscoperzeit chi Babbo Natale forsis no esistiat, chi poi no fit Babbo Natale, pro nois fit Gesù Bambino, perchè <hesitation> per un fatto religioso no, <hesitation> e un'altra volta, <hesitation> e ricordo anche una cosa che <noise> oh, e m'ammento puru una cosa comica, chi Giovanna <hesitation> cando <hesitation> aiat sas cosas noas, e quindi posca de Nadale las aiat, si las abbaidaiat sas iscarpas pro calchi pro puru dai su lettu, dai cantu fit cuntenta chi bi las aian regaladas ca nde cunsumiat <laughs> meda va bene